<hesitation> pakusaya' suwaley <hesitation> munasu wu namake to piso no piso te talos <hesitation> tajam ya' <hesitation> mu wawang langsuna wo lima ato jari te na wis napirise, one <hesitation> piso te notok ya' te ya' <hesitation> spontan ya' <hesitation> walimaku sumong maiya iya' <hesitation> one malungsatan rupa sumongku <hesitation> ya mangruas ne onde ake ya mangala lia wa iyatinumbuku tinempelen ku suwalima te su tu one <hesitation> napirise. Napiris talostan <hesitation> iya' malunsang <hesitation> nunto malunsang ne wo wi <hesitation> mapatawi tawie, kawielewis ngototera' mapiris malunsange tera one, te ore' nuotoe nuotoe elewalima te, te puaheku. <hesitation> jadi ore' kite nuotoe tera apa-apa mamake lia.